Koa fa misy ôlo areky zen̈y, afaka mifandray amy ny vahiny baka amy ny planety hafa <hesitation> ndray fivolan̈a ndrô fo tsendriky zôe. Fôtiny fivolan̈a n'olo baka pilanety hafa an̈y, tsy haiko karakory fa mety afaka fankahay fo irô amy ny zesity ndrô, ndraiky raha karà karàha zen̈y.